मोके अपनिए कार चलान पसन्द हए । काहेकि अपनि कारमे अपनो मनमर्जि होत हए । जब और जहाँ मन लागए रोकलेओ और अपनि मन अनुसार चलाए सकत हएँ । तभि मोके अपनि कार चलान पसन्द हए